Pos enos estrumentus d'airi, alo primeru el músicu tien d'assopral pola boca paque'l peini puea brival i essu es lo que hazi el son. El tubu, que se va enanchandu pos hazi más huerti el son. I alogu tien unus botonis que s'achuchan i s'ataponan los bujerus pa dil sacandu sonis destintus, amus, lo que sonin las notas musicalis.